Taka este kiti ja kantache jena´a ku xiauún ku xiauún chi nieku color meku luli kuto xiaun yua chi yeeio chounyo, inka tuo tiniu tiniu chi este patuu kuto tiniu yua chi kantoku in ina ni jip xii naun kantad chi yukaa yua kantoku to tiinu yuu. Te inka tuo tisoa lulia tuo chi vao io tiso anteea kayee tuo tiyuo suni lulia te e, tua jaanuo xii e xik trintou luli, io nou tanii matt te kayet, yua chi va este meku luli samp kuft taka tisoa lulia o son iotu suni ja kouai luli io tuo ja kousani iotu piuin suni te tini nou tisoa lulia too. Inka tuo tisoa yua chi va tisochi va meku meku teuio kuu tiso yuochi na yapatin na na tiso yuachi ja yua ehi nu katade jenou de tuo ja nu io este lulu viki lulu teu tinii te kuani jii taso yua, yua kua ja jinaa.